نحب الهوند برشا ونلعبو نلعبها أما منعرفش نلعبها بالكذا، كنت كان ي كان البروف يحبنا نلعبو كل أما يعرفي منحبش نلعب بالكذا، نلعب إيه منقداش برشا برشا هكذا نطشطش عن، معناها كيما نقولو مش منستحقش أني نمشي في فريق و لا نلعبو الكل لاء.